Raha very <hesitation> ao anaty tanàna iray any ivelany aho an, dia ny zavatra ataoko mba hahitako ny làlako, na izaho mijery <hesitation> sarintanin'ilay tanàna, na manontany avy hatrany izay olona mifanena amiko, na a <hesitation> raha misy pôlisy dia tonga dia ny pôlisy no <hesitation> anontaniana